Duwa wun iwa muna woita nanda yikiu, woi mɨn bina yi nadau daga patari, maami a ɗug benteng share kashi gɨmani, low, low gunyo aka wa mor nukiro woi na nda yirou, woi riga dittou, dimbiyo dai pani shimi duko mamu woi mu nini damana gɨn duwoni u, maami ma an al lowo tamno woi bikɨmaniu. Lowo tamn ma ata al lowo maami woi biki mondou wi mu nini bina wunduwoi niniu angha moone tana tɨm ne lowoije, angha moi shiru ɗɨm tatta tɨmne mui me, woi yikiu, woi mɨn bina ye woyi shimiu, mamu kai sai dai ku ɗuwo ku ye ɗaɗau, ku ye daɓ-daɓa mondin bɨla gɨpji, mondin hiji shi gɨpyi woi mu nini an dee yi duwoniu woi mɨn bina ye woyi shiniu, ka ɗumoiyiu shimi da ɗau mama mɨ tun ɗuwo-ɗuwa ma ambo ambo ma wom min bina. Miya mamu moi ɓamɓire ɗɨm ana ka ɗawa-ɗawai me woi mu nini an ɓalmai angha kul ku baahiu mum kanggha dimbini girgit an bangnghai wani karɨmaiu, wani maɗɨmai ɗeeu, wani sake bunennu, wani gɨu duwoniu, shiru ma ba'a dyima wata de yiniu ata bunmaniu iyata ye komiu, aku bo gwa aku gire deenga akɨ ta bo gwa, akɨ ta bo gwa, akɨ gɨre ganggɨ ganggɨla aku ta bo gwa woi ba okoti yikiu. Kɨle loɓuk aku girma komai akɨ taa yiki bo ko tako mondin ka dire yowo gwai a pateni hanne wat kai mama kai gire mondin kile kai ma mama aka bo ɗiutiru gwai kai do patimai kai do lumai amma ba tamno, lowo maami bila ɓale a mua kwai atta biila bɨu yiro ah me shire she lowo tamno, miya mamu ɗwa-ɗuwa woi wun bina woyi shimiu. Dim ba wulde ba'a gɨrere bo tannu gɨn shire mine mani shimi sanna bɨla ɓale, ah she mindani a bin lallai mani a ye wula, ɓaɓamma kam mumu dera wooi mɨn bina ye woyi shimiu, sai dai ka ɓau wuni wu ye ɗaɗau mawu. Daɗau ɗɨm ɗaɗau mɨ bam, woi min bina wom me shi gotou, bo oki ɗɨm woi bokati yikiu ka ra ambo kile, kile loɓok bo ka taɗe kai mana mama kai ma gire mondir ka tamma ka ɗɨ huru gwa dooma kai ma doo luumai ɗekima kai mana mama bo taɗeni kai ma gɨre mondin na ɗɨgho ɗɨm shenene shi kara ɗinghai mongo ɗɨm kai kara gɨrmai kai goto jiki ka taa bo gwa, shimi wom mɨn bina mamu. Dera, mɓambiram am dooma an do wamama an yimai ɗaɗau an yimai boluwo wu wunduwoi nini an yimaiu, wani deeyimalu, wani yimai komiu shi yimai ɗaɗau kawai pinen ɗɨm kam, wo min bina ah mɨnen me riga aha, me nong wando, ah pɨla pɨla dera woi yiku. Woi min bina woyi shimiu. Pinen mamu shima, maami shi gɨn longnghai karakarlog. Konggolli gɨn beenten mani share kashi shi tamno shi gɨu patari mondo ddonghani gɨmano jaho, she duwa ane bo gwa, bo wata bo gwau, ata bo shoowi bo wata bo shoowiu ɗɨm ata bo tɨra, bo wata bo tɨrau ata tor, bo wata torou a bɨn boim ata bi yiki. Ko kum- ata ta minduworo tamno, ko kuma she shaarap bo goko mondo, la mɨna mondo wata taa yi muu wata taa yi pila pilau, wata taa yi kowuu. Shimi wom min bina mu dera. Wo min bina wunduwi nin danghu, ah moone, tana ɗaaɗi mono gtitiru woyine won min binau shimi oi la mamuu mamu dera kam wo min bin a shimiu, wo mɨn bina ye woyi shimiu, ɓau muni da kawai gɨn wutau wo min binye woyi shimiu, ɓau mun i dai kawai gɨn wutau mamu lamna kɨtau mamu shimi, ɓo da pinen ma wolma kam lɨwo gagrajiya mama dama shimi, daga godoi takai, share kashiime, patari, godoi takai denggai shaawi, gengɨk puro, denga gwa kile gwa shimi aka ta bo gwa ka ɗɨg gwa yiki laki ka do patimai. Tamno ɗɨm bo ye wule mondo, shirema shaawi kile gwa deng puro ata taa yiki ata bo gwa ata bo ɗɨutɨru gwa yiki she do pati mai shimi gargajiya mama mɨ ɗuwa-ɗuwa. Wom min bina, mɨn bina ah moone tano bo ye ɗiu, mɨ ɗɨu daga deebuni, deebuni mɨ duwa mɨn ye buwa Deemai ko buni dɨngha buni ɗɨm da la gaawi gare nang yila kure mogo, yonom dɨm mɨ dwai janyang kai timma bo buni kai deemai gɨrɨp gɨrɨp gɨrɨp kai deemai kara nong ashi mongo dinkɨm. Gɨmmai la ganggila, bunbuno kishan kai pama kai pinde wati kai yambe kumat kamai gɨn maami mi shi gɨpe kuar mani ship kai kai gɨre mongo, bo aka boomai ko miyewo, kai bororo ba aka tuma ka tumai bo wunduwoi yiki, bo akai ɓoro kai ɓoro shimi mamu. Dera wom mɨn bɨna baa bamu woi wunduwoi nini ɗang mɨn bina agh moone tano bo yeme, angh moon er gule bome ɗii wom wo bina mamuu mini miya derau. Mamu ɓaumuni, mi ɨn yambe kumat gɨn dee buni gɨn buwa gɨn dɨu gwa, gɨn kashi shoowi gɨn ɓalma ɗɨm. Wondo wai yikiu, woi riga yikiu, woi patari yi kiu, aka wamu shwa shwa ɓanje zaman shi donna patari poreni, riga a pore ni, ɗankwai a poreni koma shi ɗɨurimai shi wolmai dimbiyini shi porma pani shi balma la miya, kowa shi al dowoni kaima kai almani, woi wunduwoi nini laka ɗangghu shimi wom mini mɨn yimai mamu angha bɨla ka ɓale anghu moone ana taa daa ɗii wom won mɨn binau, moone ane ye woyime bila na ye ɗii mama woi min bina shimi shit awomu wn mɨn bina. Shinne wom mɨn bina, womin ta bo gire wunduwoi ɗii ɗanghu wo min binau, woi shoowi ayim koiu, sai dai pɨnde x9, bo sai dai bila she ye shoowi puro, bila yil shoowi mondu bila ye shagke bii gaawi bila yil puwa mondo bil dame boi mondo bila ɗuwo ni mina mondo jang jang miya jung bowu dowu dai wun almai shi duko gwang shi ɗuko jang jang miga wun yingimai, koma ba do shi ɓalmai kai kai kai kai minda woi me, lalle shi she wutau kai boyi me a ɗuwoni gwang jang jang woi shi gɨn ayim shoobiu shoobi wo min bina ah moone gang gɨtr koonbu me ana ta ɓo wupɨma, mondin ana wai sule baat, monding ana wai kobo kunung, woi yikiu, mone ne gɨre shoowii me kanje, yo mina mondin ana wani ayim, woi yikiu, yowo mina tarmani kii nani shoowi puro a ɗuwoni ashi taa le shoopi ashi kaaye shooɓi mɗn ɗɨm. Shiji ala aye yerei gwang gɨn shiji, shiji kayi mai shiji ɓalmai me shoob ii one ayino gwang gɨn naa ni, mona kaaghe ana tamanu mina yiki ana ampani yiki, anata shakimai da yoopura, <noise> shoowi pun amma ana shakɨma ɗayo gaaɓi amma me ana pindini wati mono jiki, ah me ana tummai ɗaɗei ɗa ma pinde wati, pinde wati ma basha, me ma pinde wati ma bɨrakondo, shimi woma ana ampani yiki ah lekɨ mnono ge mono gngɨre ana ɗuko mina ru? Ana goto, ashi to a ɓali ana ɗii gilwa boi ana taa bo dangje la ali mamu. Ahh me ana yim nana, a ana yim baba shimi aka hama aka dangje aka ba mama kai do mowo mina mani kaima kai nini ɗɨm namina mamai ɗɨm, ku matiku ah, shi matishi ru? Ka puropuro puro kɨm dumbo ka lafiya barka sai godiya barka. To shine mama wom mɨn bina, ama womɨn bin mondin wunduwoi dan kamowuu. Na dera bila ka kanghi gule minde gule mindei woi shi bi ina woyingin shimiu, ka allau, bo shi low ɗɨm anya shi kiskaɗi ata ɗɨmma ai ata tangimani an taama wani kurmaiu bɨla ɓale adnaani wana gotou wana ta bo tangiimeu, woi yikiu ana ka tangjiji daa to an taama an ta ye tangii an bo mama a matini nana me tanggi monji na donnu yiki a dunnu na ɓooji. Koɗi bashi gɨrmai, shiji girma shiji nongnghi ɗɨm bo shen monji yi bo woma tuma ashi killi la anni, ashi kɨlli, bo woi woa tumau ɗɨm ashi bai dɨp tong. Shi yambu yaba ma, shi ɗinggi dinggima ba she monji bo don bo gonggji, ashi ɓalmai kai lowo ma ɓamu na tangay fa. Shi yire fa wona ginna na ɓonau mona killi na booni, ashi kɨlli ashi gɨrmai ashi taa boom koɗi ku booni ko lowoi me manu na tangeyi. A ɗiiru kwa e. Ayya to yiji lenje dimbo shi booni du? To lowo shi mani bin mindei? Woi bina wunduwoiu yu koro ɓanghai kishimi Haka, to kishimi aku kara duko to ɗukoi kishim, woi muni an balmai a ganggire na bee le waine, ganggire na jaɓe awo waine woi yik lu, woma jaɓe awo shi ɗang goko mani, woi tannu gɨn boiyi shimiu, wani s- shafe boiyi shimiu, ka duko mamai di gwang bo bokamomai ma to ka bo group mamai bo ka momai mondi ɗɨm ɗoni ɗɨu kongol ma ɗɨm wo ka bo kamomaiu, ma aku duko duko mamai kap mɨ dai kamoni ɗumoi kɨda mi? Kɨ da aka ape bambama gɨn apomaiu bɨla ɓale ah mui mu monou, ɓila ɓale a mono woi bikinnono gɨn shiiu. Woi shimi lakiu ka ɗuko dai kaap kaɗuwo kii ka miya mi ɗumoi ki nonɨng mai ɗumoi ki bopinmai ɗumoi. Kida komi mi aku yimai ka yimai dai boi ɓumoi aku ba mira gaiya ka dai ɓiye mai, aku bo mira paarik ka da ɓiyemai tamiyen mamai awu wore grup awu taama kami ka mamiyen aku bore group aku taama aku ta mirai me bo ku ye mirai me, boku pere kure maimai aku ma ɗupɨmai tamiye maiyen wun ɗupɨmai tamiye mamiyen wun ɗopa taimiyen wun wurmai gɨrmai domanu min do mukimai domanu min do mukimai mama, mai me do girmai mama, mur me girmai mama, murme girma har bɗla ku deele kurai me gabaki daya, mum ɗɨm pormi ɗɨm ɗɨm woshi gɨn kurau ki woi wombotuma yikɨu mɓam bɨran an yilma an ga la daɓa an ta por jiling an ɓalmai aya a waine woko woi wombo tuma mongo yikiu gɨr kur ei me tako ka ɓooro gɨn mindaw bila she dushe bila ka tuni wombotuma yiki. An ɓalmai to baba na gode, gore kure mɨ awu ɓoomai an dushi mai <noise> awu do.